Ia, aminàka zen̈y ara-dalàn̈a kôa fahin̈an'olombelon̈o akendriky atao an̈abon̈abo <hesitation> parapôro fahin̈an'ny biby zen̈y fôtony zen̈y olombelon̈o zen̈y misy fan̈ahy. Abôkà eo amin'zay olombelon̈o zen̈y miain̈y, miasa, avy iô misy sentiman jiàby koa zen̈y olombelon̈o. Avy iô olombelon̈o mitarimy biby.